بصراحا نهارت اللي استقلت تونس, أنا مالناس اللي تحب الربح, وخاصة إذا كان الربح معناتها يهم بلادك, أنا مالناس نحب نفرح فرحا كاملة, كيمن هكاكا, ونحب نشوف الفرحا في عينين التونسا الكل, والناس الكل تبدا فرحانا, خاصة بالحريا, إنه معادش ثما إشغلال ومعادش ثما ظلم, ومعادش ثما قهر